No ine- inemiisi ütiskunnal om iks vaia sääntsit säädüisi, miä mõntki kotust reguliirväq, et ütiskund üldse kuuh püsünüq. Ja tuuperäst tiatavaq säädüseq ommaq iks vajaliguq. Et ma ei varastaq ja et inemine ei toheq tappaq ja, ja ka sõnavabadus tiataval määräl mõnikõrd piät piirama ja.